جب ہمیں کسی مشکلوں سے گزرتے رہتے نئیں ہیں، اب ہمنا ایسا لگتا کہ کائیں ہی کر رہے ہم، میں چھوڑ جان دے یہ کرنے سے اچھا کچھ ہے۔ باقی لوگ جیسے زندگی کو اتنا مزے سے گزار رہے ہیں، ویسا کچھ کریں گے، اور تمہیں معلوم ہے۔ جب ہمنا اتنا مشکل سے گزرتے، لاسٹ کو جب ہمنا جو خوشی ملتی نئیں ہے وہ ان سارے چیزوں سے بہت الگ ہے۔ اور اتنا خوشی تمہیں ملنے والا کہ تمہیں <hesitation> سوچنے والا کہ ہاں، میں اتنا سب کچھ کری تھی۔ مطلب، میں برڈیز اٹینڈ نئیں کری تھی، میں پارٹیز اٹینڈ نئیں کری تھی، میں سالگرہ اٹینڈ نئیں کری تھی۔ میں شادی نئیں اٹینڈ کری، میں وہاں نئیں اٹینڈ کری، یہاں نئیں اٹینڈ کری۔ میں اتنا نئیں اٹینڈ کری یہ۔ نئیں <hesitation> اٹینڈ کری تو یہ جب تک تمہیں اٹینڈ نئیں کر رہے تھے اور اس ٹائم پہ تمہیں جو بھی محنت کر رہے تھے، ایگزامپل جب تمہیں جیسے کہ <hesitation> سٹڈی کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو کچھ وقت بعد تمہیں ایسا فیل ہوتا: اچھا ہوا میں اٹینڈ نئیں کری، اس کے وجہ سے میں جو پڑھی وہ اس کا لاسٹ کو اس کا امتحان اچھا رہتا، لاسٹ کو۔